لو أجدر أسافر الحين بروح اليابان أعشج ثجافتهم، تنظيمهم وتجديرهم للتفاصيل، أحب أجرب أكلهم التجليدي وآكل السوشي، وأز وأزور معابدهم وحدائجهم الخلابة بعد، التكنولوجيا عندهم متجدمة جدًا، فحابة أعرف كيف يعيشون في هالعالم المتطور.